Nswak a̱tuyring bu̱ a̱yring, nswak a̱tuyring bu̱ a̱tuva, nswak a̱tuyring bu̱ a̱tat, nswak a̱pffon nswak a̱tuyring bu̱ a̱kutat, nswak a̱tuyring bu̱ a̱tuyring, nswak a̱tuyring bu̱ a̱nunai, nswak a̱tuyring bu̱ a̱kunbvuyring, nswak a̱nunai nswak a̱nunai bu̱ a̱yring, nswak a̱nunai bu̱ a̱bwa, nswak anunai bu̱ a̱tat, nswak a̱nunai bu̱ a̱naai, nswak a̱nunai bu̱ a̱pffon, nswak a̱nunai bu̱ akutat, nswak anunai bu̱ a̱tuyring, nswak a̱nunai bu̱ anunai, nswak a̱nunai bu̱ a̱kunbvuyring, nswak a̱kunbvuyring nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱yring, nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱hwa, nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tat, nswak akunbvuyring bu a̱naai nswak a̱kunbvuyring bu̱ apffon nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱kutat, nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tuyring, nswak a̱kin bvuyring bu̱ a̱nunai nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱kunbvayring <hesitation> nswak ucci jring cci jring bu̱ a̱yring cci jring bu̱ a̱hwa, cci jring bu̱ a̱tat cci jring bu̱ a̱naai, cci jring bu̱ a̱pffon, cci jring bu̱ a̱kutat, cci jring bu̱ a̱tuyring, cci jring bu̱ a̱nunai, cci jring bu̱ a̱kumbvuyring, cci jring bu̱ swak, cci jring bu̱ swak bu̱ a̱hwa, cci jring bu̱ swok bu̱ a̱tat, cci jring bu̱ swak bu̱ a̱naai, cci jring bu̱ swak bu̱ a̱pffon, cci jring bu̱ swak bu̱ a̱kutat cci jring bu̱ swak bu̱ a̱tuyring cci jring bu̱ swak bu̱ a̱nunai, cci jring bu̱ swak bu̱u a̱kunbvuyring Cci jring bu̱ nswak nhwa, cci jring bu̱ nswa nhwa bu̱ a̱yring, cci jring bu̱ nswak nhwa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tat, cci jring bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱pffan, cci jring bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tuyring, cci jring bu̱ a̱nunai cci jring bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tuyring cci jring bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱nunai cci jring bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱kunbvuyring cci jring bu̱ nswak ntat, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱yring, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱hwa, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱maai, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱pffon, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kntat, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱tu yring, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱tu yring, cci jring bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kanbvayring cci jring bu̱ nswak nnaai cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱yring, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱hwa, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱tat, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ <hesitation> bu̱ a̱naai, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ apffon, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱kutat, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱tuyring, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱nunai, cci jring bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱kunbvuyring, cci jring bu̱ nswak npffon, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱yring, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱hwa, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱tat, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱naai, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱pffon, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱kutat, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱tuyring, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱nunai, cci jring bu̱ nswak npffon bu̱ a̱kumbvuyring, cci jring bu̱ nswak a̱kutat, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱yring, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ ahwa, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱tat, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱naai, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱kutat Cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱kutat, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱tuyring, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱nanai, cci jring bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱kunbvuyeing, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱yring, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ atat, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ anaai, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱kutat, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱tuyring, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱nunai, cci jring bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱kumbvayring, cci jring bu̱ nswak anuna, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱yring, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱hwa, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱tat, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ anaai, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ apffon, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ akutat, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ atuyring, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ anunai, cci jring bu̱ nswak a̱nunai bu̱ akunbvuyring, cci jrin akunbvuyring, cci jring bu̱ nswak akunbvuyring bu̱ a̱ying, cci jring bu̱ nswak a̱kmbvuyring bu̱ a̱hwa, cci jring bu̱ nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱tat, cci jring bu̱ nswak a̱kunbuvyring ba̱i a̱naai, cci jring bu̱ nswak a̱kunbuvyring bu̱ a̱ffon, cci jring bu̱ nswak ki a̱kunbvuyring bu̱ a̱katat, cci jring bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tuping, cci jring bu̱ nswak a̱kmbvuyrin bu̱ a̱nunal, cci jring bu̱ nswak a̱kumbvuyring bu̱ a̱kumbvuyring, cci swa, cci swa bu̱ a̱ying cci swa bu̱ a̱hwam cci swa bu̱ a̱tat cci swa bu̱ a̱nai cci swa ba̱ a̱pffon cci swa bu̱ a̱kutat cci swa bu̱ a̱tupung. cci swa ba̱ a̱nunai, cci swa bu̱ a̱kumbvuyring. Cci dwa bu̱ swai, cci swa ba̱ swak ba̱ a̱yring, cci dwa bu̱ swak bu̱ a̱hwa, cci swa ba swak ba̱ a̱tatm cci swa ba̱ sirak bu̱ a̱tat cci swa ba̱ swak bu̱ a̱naai, cci swi ba, swak ba̱ apffon, cci swa bu̱ swak bu̱ du̱tat cci swa bu̱ swak ba̱ a̱tiyong ai swa bu̱ swak bu̱ a̱mnai, cci swa bu̱ swak bu̱ swak bu̱ a̱mnai, cci swa bu̱ swak ba̱ a̱kumbvuring cci suta bu̱ nswak nhwa, cci swa bu̱ nswak nhwa ba̱ apring, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱hwa, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tat, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱maai, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱pffon, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱kutat, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tuyring, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱munai, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱kumbvruying, cci swa bu̱ nswak ntat, cci swa bu̱ nswak tat bu̱ ayring, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱hwa, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱tat, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱naai, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ apffon, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kutat, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱tupring, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱nunai, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kunbvuyring, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ anaai, cci swa bu nswak nnaai, cci swa bu̱ nswak ntat nswak nnaai bu̱ a̱iping, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱yring, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱hwa, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱tat, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱naai, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱pffon, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱kutat, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱tuyring, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱nunai, cci swa bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱kunbvuyring, cci swa bu̱ nswak anpffon.